ما کینی ݜیلی ہم خوشاریما، شوئ ݜیلے ہم خوشاریما۔ کے کیمے ݜیلے کہ ملگینی بیلو دوڑا شڑا پتہ نی گھٹنی۔ ملگن توبے پتہ نی گھٹنی۔ شئی ݜیلے خوشارونا، شئی ݜیلے ہم سہی ہنی اؤ کیمے ݜیلے ہم سہی ہنی۔ بوٹی آسو تی خوش ہنی۔ آسئی علاقہ در ہم کیمے گا ݜیلے گا اؤ ہم خوشارونا۔ کیم ے کوروم گا بننا اؤ شئی ݜیلے لکہ شوشا کارا بننا۔ خلق غم خادیا در استعمال تھینا یا بازار کئی گؤ نو استعمال تھونا۔ در مانوڙ ضون پشن بینو اولی خوشرون اشی ݜلی ہم خوشرون